Jue jedun ma dun xë t'su du jadyë nak kay nak iukyë yë tu'uk ora xi'im tu'uk yë bë du ye më nak wi'itë jue nak pyëkëy yë jat'së yë taj oktëjk tëdyap tëjk nak dun pyëkëp jëch dun nyakudujtë axtamës yë bi'i pi'imam a'ax ko'o bi'i a'ax jyat'së a'ax dun pyëkëy amso a'ax dun nyëjëbi'i, amso'o nak dun xyuy, y amso'o nak dun bi'i wi'it jue dun nya adyunëp a'axë.